'Ekolu 'ōlelo kūhelu a Belgiuma ʻo ia hoʻi ka ʻōlelo Palani, ka ʻōlelo Hōlani, ka ʻōlelo Kelemānia; ʻaʻole like me kō Hawaiʻi no ka mea ma Hawaiʻi ʻelua wale nō ʻōlelo kūhelu ʻo ia hoʻi ka ʻōlelo Pelekania a me ka ʻōlelo Hawaiʻi.